A ka a maarii suutee ko le parisek bulafeŋo, niŋ i ye a bula kosiisee i ka doofeŋo dii a la, i be sumaŋ na la rek a se doo se kuma i ma? I faŋo ye a loŋ ko n ka domoroo miŋ diyaa la asoolata wo le la, wo mu daañindiroo nafaa ti miŋ diyaa la.